نحب الطاقة <hesitation> نحب الموسيقى العصرية بحاست هي تعكس علينا المشاعر، تعكس علينا الطاقة اللي نسمع فيها يومياً نبدا نولي ونغني ونسمع فيها، تولي عندي طاقة وتولي عندي حيوية وكدة ونفهم معنى الكلمات لأن كل عصر له الأغاني بتعته أكيد يعني.